L'assòcio à Bianca e Bernie, o primmo di doî cine che contan e stöie de quelli rattin, che a figgetta a l'é stæta rapia e l'an portâ int'un pòsto tipo palude; de paludi da-o vivo no n'ò viste mai; penso a-a Ruscia, a-a Siberia, à l'Alaska.